<hesitation> ŋsɩ tínɩŋɛ tʋ bɔɔ dí tíɩ tɩñŋá tí gbɛtɛrɛ kala mɔɔ, tínɩŋɛ róó sɔkɔwá mɔɔ tʋ wɛná yɛlɛŋásɛ, tʋʋ mí wʋsásɛ, tʋʋ mí sisibi. Ŋsɩ bɔɔ tíwɔɔ síŋí, ññ la kaa mɔsɩ siráa ŋñ sɛlɩsí kɩ sɩ ŋwɛ ŋñgɛ kʋ bɔkɔrína bʋʋ wʋsí kɩ, yáa sibé? Dzamírɛɛ ŋwɛ ŋñ dʋ fɛkɩ, amá tíwɔ kʋ kʋ tána nɔɔ kʋ kúsi na ñ yálá ka mɩ sɩ áa tíwɔ koémɔ bɔɔ má wáana maá yɛ mɔ, bʋwɛ bʋʋ wʋsí kɩ bɔɔ. Ŋnáa? Ŋsɩ álámɩná sɛlɩsítɔ dzaáá dzɛ. Ñŋsɩ dɩ lí bʋlɔ, ŋñná sɩ ɛɛɛ ŋsɩ kesua mɛ, fɔlɔɔkʋrʋ ŋsɩbɔɔ dofóo tɔwá límɔɔ sɔkɔ gbaagba gbaagba álɩ kesuwa suñtɔ álɩ kesuwaá kaa tɛlɩ, ŋñná tínɩŋɛ tʋ tʋʋ yɛlɛŋí, fɛŋítɔ táa talá tɩ bɔɔ álɩ ŋñ kɔní kaaná sɩ tʋwɛ tʋʋ kpísi tʋ féñfélená. Ɛhɛɛŋ yɛlɛŋásɛ, tíwɔɔ yɛlɛŋí, tíwɔɔ yɛlɛŋíyá gbaagba gbaagba ñbɔɔwá. Ɛhɛɛŋ too bíɩ ŋsɩ dɩ lí bʋlɔ ró ŋñná sɩ tínɩŋɛ bʋ, ŋsɩ lʋŋʋrɛ sáa mɛ, dɩí ná sɩ tʋwɛ tʋʋ kpísi tʋ féñfélená, yɛlɛŋítɔɔ tʋʋ yɛlɛŋí tʋʋ kpísi tʋ féñfélená. Límɔ tá na tʋ yálá ka gnɔ, atɛ wʋlíɩ. Atewʋ kpákpákurú límɔ tá fɛtɩ na tʋ yálá ka gnɔ na tʋ tʋ yálá ka yɛ yúkú féñfélená ŋaá wáana fátɔlímɔ fátɔlímɔ léle ɔɔ bʋ yelé na tʋ kpísi tʋ féñfélená fɛ atɛ wʋlíŋɛ na bíɩ ŋsɩ dofó káa bɛrɛsɩ na tʋ yúkú lɔlɔ alaafíya. Ŋnáa? Tɛfɛ tíwɔ, tíwɔ, tíwɔ yɛlɛŋíyá ŋsɩbɔɔ dá áláma róó yɛlɛŋíyá fɛ ŋsɩ fɛ bʋrʋ yáa sɩ bé? Tíwɔ ró yɛ wosóotɩ róó wá. Tíwɔ, kʋ yɛ wosóotɩí yá kʋʋ fɛŋí ŋsɩ dá álámaa fɛŋíyá. Bʋ yelé bíɩ ŋsɩ bʋrʋ wɛ lɔ wóto <hesitation> áyégbáñgbá mɛ lɔ bʋrʋwɛ lɔ bʋʋ tɛñ, aséé bʋ tɛŋ bí. Ŋsɩ dí mɔsɩ kumúŋɛ wʋ yɛ baa sɔñŋa kumúŋɛ lɔɔ mɛ, tinŋɛɛ yɛlɛŋíyá gbaagba gbaagba. Ñŋ ba sɔñ kumóo lɔɔ mɛ tíwɔɔ yɛlɛŋíyá álɩ kʋʋ kpísi kʋ féñfélená.